Ny fanangonan'ny vitsiky sakafo sy akora da amin'ny alalan'ny fiara. I vitsiky io koa da manano voankazo, hazo da akora hafa <hesitation> izay ilainy amin'ny fikarakarà ny sakafo ho haniny.